A waawai latina gauri nyamunda ma, so a tefi gauri ma a looti a uni ko a naami, nden sai sai busoda ndi, tefa gahere m jonga. So a nyama gauri banduma maunai sanne.